आपका जोगर आपना चरीम मा <hesitation> आपना जोगर याद्धा स्थेश करना है। ते आपना जोगर दूत ने खरोट ने बादाम ने काजुने। ये सुप खाना चाहें कहा कि योगर ते। आपने याद्धा स्थेश भी हो जाएने। आपना जोगर ते वारु सुप चीज वारु या रहेने। आपने जोगर ते से फायद भी हो जाए। जोगर बादाम ने चना ने रत तेने जोगर। ते काई फिक्वीन काई में देनो। ते काई बेगार खाई लेनो और स्वश्ट खाई लेनो।